ایرلند د اروپا درییمه لویه ټاپو ده چې په شمال غربي اروپا کې موقعیت لري. د ایرلند پایتخت دوبلن دی او رسمي ژبه یې انګلیسي ده، د دوی خلک په ایرلندي ژبه هم خبرې کوي. ایرلندیان د ښار نظافت ته ډیر پام کومي او په دې اړه ډیر حساس خلک دي. همدارنګه دوی په زړه پورې فیستوالونه او مناسبتونه لري چې په ګډه یې نمانځي او خوشحالي ورسره کوي.